Linnuk saa linnadaq teno aerodünaamikalõ. Et linnuki siiva kujo tekütäs <hesitation> erinevit õhurõhkõ, teno minkalõ sis <hesitation> linnuk taht <hesitation> ülespoolõ nõstaq, ku tä küländ kibõhõhe liigus läbi õhu.